Peru banentun wor dikeyo hamaa wor laft ishian kabanotuu iyo kbantii kaban gudioneamuu kaban dikeyoaa hod ishianne hod gudioamuu hod jiduati bokene unum robaa amo woga wogan robaa hunguluf kiles kas jirine hunguluf kabanatii.